Ikaviyae vaera tembiu ipise jaeko oipotatako ñanaro verdura yae supeva yambo yeayea kavi yaitƚta pƚpe ipise kavi yau vaera tembiu esa ñanaro retako verdurako gueru yande omojengätuka yande tembiu ñaiyae jaeramo täta jengätu oyeapo yave jaeƚva